Për mu pregatitë i kisha kontrollu të gjitha pajisjet e anijes edhe velat edhe litarët edhe sistemet e manovrimit që i ka anija. Isha siguru me pasë ushqim edhe ujë t'mjaftushëm pë krejt udhtimin. Kisha studiju kushtet e motit për mu siguru që udhtimi ka me qenë i sigurtë. Mandej isha pregaditë edhe fizikisht, kisha bo plan për çdo rast emergjent q'i kish mujt me m'dal gjatë udhtimit.